أكثر رياضة حاولت أتعلمها وكان ادائي سيء كانت البنج بونج، أو التنس الطاولة، مرة كان آدائي سيء، ما كنت أبد أعرف أمسك الكورة، وكنت <hesitation> تطيح مني الكورة كل مرة.